Ny tain̈a ny tiako zen̈y fôtiny za tsy de tain̈a tia raha mamy. Koa man̈amamy raha hoaniko zen̈y za na raha higiako, ataoko amin’ny antely izy koa tain̈a ny tsy maintsy mampiasa raha mamy zen̈y za. Fôtiny zen̈y zo mba mahasalama kokoa zen̈y koa atô edy siramamy.